Amin'ny fiarahamognina zegny <hesitation> ny zavakanto zegny de afahagna mampita fampiagnarana, afahagna ihany koa izy <hesitation> magneho talenta, <hesitation> mitondra fagnanaragna ary indrindra mo zegny mampiala voly ary <hesitation> mitondra vakoka koa zegny izy.